طبعًا راح أجول لك شلون نسوي أحلى سلطة فواكة. بنقطع الفواكه مثل التح- التفاح والموز ونظيف عصير ليمون وعسل وجلبها وجدمها باردة وتكون أحلى سلطة فواكة تاكلها، تراها لذيذة وحلوة.